L’Irlanda è un paisi tantu virdi e pi tali motivu si svilupparu aziendi ca addevanu pècuri e crapi. In Irlanda, oltri a la carni di pècura e di crapa, si mancia spissu pisci; tantu famusu è lu Fish and Chips, ca è mirluzzu frittu cu patati fritti. Comu virduri, in Irlanda si màncianu spissu li patati. Essennu un paisi unni c’è lu perìodu nvernali longu e friddu, li pirsuni si màncianu tanti minestri di carni o di pisci.